Esyanamba esiri ahakathi kathi syezero nekyikumi hali nguma, kumi na musangyu, makumi abiri, makumi athani, sangyu nibiri, kyenda na mwenda, kyinani, kumi ni thanu, abiri nithanu, sangyu nanguma, basi